Nah ini makahulu na ini ai esa bisa nahala no hataholi no malole ana tui tentang sejarah ini desa ana tui tentang ia rahasia alam. Hargai lingkungan.